Kalau untuk cara pembuatan kertas hele bahan yang nelauk ita harus kasih hancur pake proses kimia basasona ita safe basa sona kasih fula bentuk bebela babau.